Indraiky isan'andro fô amboa ampagnanaovagna fampiasantena, fô zaho manana camarady manana amboa, ahh indraiky isankerinandro eo eo izy mande mitondra amboan'azy hindesigny mitsangatsangana ndraiky mihazakazaka ary mampiasa vata.